بالنسبة لي أنا أفضل أعيش في مدينة كبيرة عن ما أعيش في قرية صغيرة، لأنه المدينة الكبيرة فيها كمية ناس أكثر من المدينة الصغيرة. وبالتالي تحتاج إلى كم عمل أكبر، لأنه فيها عدد سكاني أكثر، وعشان جدي فيها فرص اكثر. ويكون عادةً كمية التنافي أكبر، وبطبيعة الحال تتعلم أكثر وتصير خبرتك على مستوى ثاني. بس على مستوى ثاني طبيعة المعيشة تكون أصعب، ومواصلات من المكان للثاني تاخذ وقت اكثر.